Min kaa wuurde, ley buruus gallewal amen manngal ɓuranikan heɓde fay appartmant ngallu. Sabi too henndu ana fiye, nokku lobbo baaltiiɗo, heewaa soyfa. Ngallu ne, iidaali motooji, mobelaaji, soyfooji. <noise> Min kaa so ngoonga Burus ɓuranikan.